ʻāⵍⵉʻⴰⵏ ʻⵉⵢⴰⴷ ⵡⴰ ʻⴰʻⵉ'ⵉ ʻⵉⵏ'ⵉ ʻⵉⵏ'ⵉ ʻⵉⵏ'ⵉ ʻⵉ'ⵔⴰⵜ ʻⴰⴷʻⵉ ʻⴰⵏ'ⵉ ʻⵉⵏ'ⵉ ʻⴰⵏ'ⵉ ʻⴰⵔʻⴰⵜⴰⵍ. ʻⴰⵡⵉⵢⴰⵎ ʻⴰⵡʻⴰⵏⴰⵡⵉⵏⴰ ʻⴰⵏ'ⵉ ʻⴰⵏⵜⴰⵜ ʻⵙⵉʻⴰⵡⴻⵍ. ʻⴰⵡⴰⵉⵏⵉ ʻⵙⴰⵔⵎ'ⴰ ʻⵍʻⵓⵏⵉⴰ ʻⵇⴰⵍⴰⵏⵜ ʻⵉ'ⴳⴰⵔⴻⵉⵏ ʻⴼⴰⵔⵎⴰⵏ ⵏʻⴰⵙⴰⵏ. ʻⴰⵇⴰⵍⴰⵏⴰ ʻⵙⵜāⴼⵉⵔ.